<hesitation> Karazana fanatanjahantena zahavako zao a <hesitation> football, football a na baskety fa le tegna lalaovako a football de matetiky ataoko koa nefany a miazakazaka <hesitation> isaky mandraigna iny, igny no tegna sport sy tapaka ataoko.